<noise> हमके हम्मर अपना संस्कृति ति फरक संस्कृति रहल ओहके समझना, बुझना सम्भव हे । काहिककि मनैंक इच्छा रहता कि सबका बारेमे जानुँ, ज्ञान रख्खुँ, फरक संस्कृति समझलेति औरे संस्कृतिके मनैंन फेकुन जुडना सम्भव हुइता आउर सहयोगके भावनाके बिकास हुइता । उहिमारे हम्मर संस्कृति फेक नाइ फरक संस्कृति ओहके बुझना फेर जरुरी है । यहति हमरे एक आपसमे लिग्घे होइ सकत होइ, आपसमे सहयोग फेर लैसिकत होइ आउर एक आपसमे एकताके बिकासके फेर बात हुइता । उहिमारे फरक संस्कृतिके बारेमे जन्ना जरुरी हे ।